نحس <noise> أن الشعر عنده صلة بالعصر القديم أكثر من العصر الحديث، توا في وقتنا توا ما عادش عباد تسمع الشاعر ولا ت- فما برشا حاجات أخرى تنجم تعبرلك على الواقع وتعبر لك على الدنيا وتعبر لك على الموجود بخلف الشعر، الناس اللي عاد تسمعه لا عاد تقرا لا عاد تحفظه كان قلة قليلة يعني ما عاش يعبر برشا على <hesitation> العصرة متاع توا، والوقت <noise> متع توا ودنيا <noise> متاع توا.